Sane, duae, tidui, atiu, dimau, nenui, titui, wadui, siwai, sa, seidana, seidua, seida tidu, seidati, seidima. seida neni, seidaitu, seida wadu, seida siwa, hutu dua. tudeidana. tudei dua. tudeida tidu, tudeidati. tudeidima. tudeidaneni. tudeidaitu. tudeidawadu. tudeidasiwa. hutudua. hutidu. tiduidana. tidudua. tidatidu. tiduidati. tiduidima. tidaneni. tiduidaitu. tiduidawadu. tidasiwa. hutati. hutatidana. hutatidua. hutatatidu. hutatidati. hutatidima. hutatidaneni. hutatidaetu. hutatidawadu. hutatidasiwa, hutudima, hutudimaidana, hutudimaidua, hutumaidatidu, hutumaidati Hutudimaidaneni, hutudimaidaitu. hutudimaidawadu. hutudimaidasiwa. hutunene, hutuneneidana, hutuneneidua, hutuneneidatidu. hutuneneidaitu. hutuneneidawadu, hutuneneidasiwa, huteitu, huteituidana. huteitudua. huteitudatidu. huteituidati. huteituidima. huteitudaneni. huteitu idaitu. huteitudawadu. huteituidasiwa. hutuwadu. Hutuwaduidana. hutuwadudua. hutuwadudatidu, hutuwaduidaitu. hutuwaduidati. <noise> hutuwaduidima. hutuwaduidaneni. hutuwadudaitu, hutuwadu dasiwa. Hutusiwa. hutusiwaidana. hutusiwaidua. hutusiwaidatidu. hutusiwaidati <noise> <laughs> <hesitation> hutusiwaidaitu. hutusiwaidawadu, hutusiwaidasiwa. utuna.